woo baree laaam chaguedii took biraa kubeed anan yedeen bareen sunen baree lolatiif hyo baree woan wanin umee akk baree galanaa akk manyaa akk orru anin baree lolaa hinkubeduu, afadhalin naam baree wanin uum dekee kubedaa anin.